اول باید لیک یا سوری ځای پیدا کړو او وچ یې کړو. بیا د ځانګړي نل بندونکي ټیپ، سریخ یا ربړي ټوټه سره هغه ځای پټ کړو، که چاره نه شي، باید نل پرې کړو او خراب برخه بدله کړو یا نوی ټوټه ورسره ونښلو.